ס'איז דא אלע מיני לאקשן ס'איז דא לענגערע לאקשן, עינדזשל העיר, <hesitation> ס'איז דא לאקשן פאר זופ, ס'איז דא לאקשן סתם סתם צו עסן צו עסן מיט א סאוס, און זיי, מ'ניצט עס פאר אלע, און אלע אופנים.